<hesitation> און <hesitation> און איין וועג איז עס גוט אז מענטשן גייען ארויס און זיי זעען אנדערע זאכן. און איין וועג איז עס שלעכט ווייל די וועלט איז געוארן אזא קליינע פלאץ און מענטשן זענען איבעראל, מענטשן ווייסן אלעס. ס'נישט גוט אז מענטשן דא- זאלן וויסן אלעס און אלעס אנטדעקן. ס'דא זאכן וואס דארפן בלייבן פארהוילן.